er alþjóðlegt uppátæki teiknara sem gengur út á að teikna eina mynd á dag eftir ákveðinni forskrift íslenskir teiknarar láta

eftir liggja í þessu öllu saman við heimsóttum nokkra þeirra

hvers dags eru birt á

punktur com og nánari útfærsla er svo öll á herðum listamannanna sem taka þátt fjölbreyttar leiðir eru farnar í túlkun og síðan deila teiknarar afrakstrinum undir myllumerkinu

Ben er listamaður sem sinnir

ýmsum öðrum verkefnum að hennar mati er

sniðugur hvati til að teikna ég eiginlega ákvað að pína sjálfa mig til að teikna mynd

mér gekk ekki nógu vel að teikna og ég hélt að ef ég myndi gera það opinbert þá myndi fólk kannski svona hjálpa með pressuna og það hefur gengið vonum framar það

mikil pressa

hefur þetta tekist fólk svona talar um teikningarnar við mann þegar maður birtir þær

einn heima að teikna og enginn sér neitt ég mæli með þessu fyrir þá sem þurfa að teikna meira Lóa Hjálmtýsdóttir er þaulvanur teiknari og tekur

fagnandi ef ég mætti ráða myndi ég bara

svona brjálaðar konur

hári aldrei bíla eða dýr en ég reyndar er aðallega að teikna brjálaðar konur núna villtist í eyðimörkinni já hún er túristi Stefán Yngvi er baráttumaður fyrir náttúruvernd og dýravelferð og miðlar sinni hugsjón gegnum teikningar

athygli fólks víða um heim gegnum samfélagsmiðla að teikna er það sem ég kann og sem ég kann best og líkar best við

reyndi svona aðra ég reyndi að vera forritari og reyndi svona aðrar leiðir en já ég fer bara alltaf aftur í listina og núna þegar ég

þetta baráttumál sem skiptir mig miklu máli

þá vil ég bara nýta minn tíma og mína hæfileika

pressa að gera eina mynd á dag dregur það ekkert úr

nei í mínu tilfelli þá vantaði mig bara pressu og smá spark í rassinn því ég er teiknari og elska

en svo bara festist maður á vinnumarkaðnum og maður

teikningin verður oft svolítið

af því að það er helsta tekjulindin mér finnst ofsalega gaman að teikna dýr og plöntur og svoleiðis sem er kannski líka áhugamálið mitt og svo kannski að setja það í

leið til að verða betri í einhverju er bara að skammta sér eitthvað eitt lítið á dag

þig bara og þetta er tilvalið til þess það er náttúrulega plastmengunin sem er að koma mikið fram hefur mikil áhrif á

dýr í

lít á það sem sjálfbærasta lífsstílinn og bara best best fyrir plánetuna og okkur sjálf ég reyni að koma því fram á jákvæðan hátt og reyni að sýna hann með bjartsýni og hvernig viðbrögð hefurðu fengið við teikningunum þínum ótrúlega ótrúlega góð viðbrögð ég bjóst ekki við þessu ég pósta alltaf á mínum teikningum

er bara að fá ótrúleg viðbrögð

úr heiminum fólk er að hafa samband við mig fólk pantar teikningar frá mér líka gaman sko af því að teiknaravinna er svo mikið svona einyrkjastarf oftast þannig að þetta svona dregur fólk undan steinunum sínum sem er mjög gott finnst mér af því að ég finn alveg að ef ég er búin að vera í löngu

hitti

hitti fólk þá er ég rosalega einkennileg svona fyrstu tuttugu mínúturnar jafnvel lengur af því að ég er bara búin að vera ein með hugsunum mínum þannig að félagslega þá er þetta frábært hún týndi rútunni sinni gleymdi hvað ætli gerist svo eftir síðasta dag októbermánaðar mun þetta allt detta niður vonandi ekki en ég ætla samt

leyfa mér að slappa aðeins af ég er svo ótrúlega lengi að teikna þannig að ég kannski er að taka fimm klukkutíma á kvöldi í þetta og þá gerir maður